أفضل ذكرى <hesitation> يوم كانت بالعيد, تمام؟ يوم كنا نجتمع كلنا بالبيت الكبير تبع جدتي, ونلعب مع بعض, ونوزع العيديات, <hesitation> كانت تمثل لي معنى الفرح والروابط العائلية اللي مستحيل أنساهها, والسعادة, وكل شي لطيف.